أعتقد أصدقائي بيوصفوني كشخص مرح ومحبوب، أنا دايماً أحاول إنو أكون داعم لهم وأساعدهم إذا كانوا محتاجين بعد ممكن يقولون إني شخص موثوق فيه لأنهم يعرفون إني أكون معهم في الأوقات الصعبة وبالمقابل إني أحب اشاركهم الضحك والذكريات الحلوة وأعتقد إنهم بيشوفوني كرفيق حقيقي واحد يحب يعيش اللحظات الحلوة معاهم.